मन्सावा सझ्बिहान त तिउना सभ निझाइ बणै खाइ बणै पियइ बणै यापन यापन जानल सभ निझासइ खेसइ पिसइ । हमार देहिया मा लागे पर्लइ इय चिजुवा बिजुवा खाके कुनहु कस्के निझासइ कुनहु कस्के निझासइ । ओसने क के माछरी निझ के फेर्के यापन यापन जागरा यापन यापन जानला सभ निझ के खाइ के बणै । इय यब मछरिया मा <noise> निझइक खुन्हा कुनुहु तेल धिकोसइ कुनुहु मेथी घल्सइ कुनुहु दोसरे चिज्बिजु हल्सइ आ ओकर के दौल बनावे के हमार देहिया मा लाग के हमरा के बरियार हमरा के दुख्बिमारी नाही बनावे के खतुरे ओकर मा हमरा मेथी घाले सकबहु ओसने क के तोरी पिस्के घाले सकबहु लहसुन घाले सकबहु पियाज घाले सकबहु जिरा घाले सकबहु घनिया घाले सकबहु । ओसने क के याको दोसर तिसर चिज्बिजु हरियार घनिया घाले सकबहु यगुणा दुगुणा ओपरा से हमरा तमातर घालके दौल बनावे घाले सकबहु ओसने ओसस्ने क के हमार देहिया बारीयार बनावे सकबहु । इ चिजुवा बिजुवा घाल के खाइ सकबहु बनाके खाइ सकबहु बनावे सकबहु ।